Nte teeri saba wo le be nbulu. Teeri saba. Wo le be nbulu. Teeri fu, toloo foloo wo ye sanji taŋ luuluu soto. Teeri fulanjaŋo, wo ye sanji taŋ naani niŋ kononto soto. Teeri sabanjaŋo wo ye sanji taŋ saba aniŋ luulu bari wo mu musoo le ti.